E! <noise> Lafa velogny setroky da mitsofoky agnatiny ao. Da gny setroky soa mandeha amin'gny lalany. Da gny setroky ratsy mbô afaky apody avao koa iñy <noise> hihery amin'gny namany ratsy aroy da <noise> afaky avao ko aria.